Únám śe ãmi̱ ńliọńọ aséké am̃a̱ ínám út́ọm áḱpá áde, ejiéd <hesitation> ejied aséke ánám ut́óm ókọnojọ mi ade ke aǹyé ákpéwọ, atike ké ańye iẃi ímọṇo nḱpọ nfọnfọn ańye áse ámá inám utóm Ákọnejọ alágúbe iǵwa áta átá átá aḱpe̱tá ńaha ajúkó ańye añye abén itúṇ iǵwá ade alon ké nfúk ámmọ adáká álúk ebé akésin. Idáha ugẃéme ańye alísi iywóhó ésien dé añún áwisínede atá nḱpọ iñé, unám eḱọlọ ine ke uúṇg ánnánám ade asúk ádiá udiá akọń ejọ aḿanúk ikígwó ikód ógúbe iǵwe anim áta, ata. ámánụ ita náh. ágúkọ anye anu ajém ntíe akákésụk ana, ñtak áde asin ańye igwóhó ugwéme ikán ntélé. ntọk unám ñfẹn nsúk m̄mọde esúke ése edia udia ọkọnéjo ñtélé amade ugwéme ammọ ígúọhọke ítinh́e. ńdien unam sisi ima idia udia ugweme ńá nśé nkúd ade unám ekọlọ. ukọm, ásédia údia ugwéme. Ókọn ejọ áde isisáháke isáng akọnejọ ade anụn ádia údia úgwéme <hesitation> Édọp adé ánún ásụk aśe ádiá údiá úgwéme mḿe ńsiọ ńsiọ únám mmọhọde esuke ése ediá udiá ugwéme ami nikọra ́ nkárá nnéké nsiák ayin ammo mma mḱpọ sé ami nneke nliono nte unám adia ́ udiá akọn ejo ne ugwémé ada ntánhade